Filim gedimga hadriru gena, mina uuin irbirelin uuin inga owalak nasinin, uuin fehmetolin, Lakin jedidta fehmimou hikalagringa, eskkirbimo tarigtan hikir tarinane messilafieka, man gedim uga gedimga jilikach, i lakin jedidi weak uga jilikachimu, lakin film gedim uga unde uuin iisha fishinga ken jilikachi.